ما أنام الأكل متعة إيش لون أعيش بدون مجبوس لحم ولا شوربة عدس أما النوم <noise> صحيح مفيد بس لو عندك طاقة ما تحتاج تنام تجدر تسوي كل شي.